Unyin uvaa untaar unaa utɔɔ utɔnyi utɔvaa tɔrok tɔrha kop kopru nyinkop ru uvaa kop ru untaar kop ru unaa kop ru untɔɔ kop ru utɔnyin kop ru utɔvaa kop yu tɔrɔk kop ru tɔrha soka ivaa unyin soka ivaa uvaa soka ivaa untaar soka ivaa unaa soka ivaa utɔɔsoka ivaa utɔnyi soka ivaa utɔvaa soka ivaa tɔroksoka ivaa tɔrha soka itaar unyin soka itaar uvaa soka itaar untaar soka itaar unaa soka itaar utɔɔ utɔnyi soka itaar utɔvaa soka itaar tɔrok soka itaar tɔrha soka inaa unyin soka inaa uvaa untaarsoka inaa unaa soka inaa utɔɔ soka inaa utɔnyi soka inaa utɔvaa soka inaa tɔrok soka inaa tɔrha soka itɔɔ unyin soka itɔɔ uvaa untaar soka itɔɔ unaa. soka itɔɔ utɔɔ soka itɔɔ utɔnyi soka itɔɔ utɔvaa Soka itɔɔ tɔrok, soka itɔɔ tɔrha, soka utɔnyi, soka utɔnyi unyin, soka utɔnyi uvaa, soka utɔnyi untaar, soka utɔnyi unaa, soka utɔnyi utɔɔ utɔnyi, soka utɔnyi utɔvaa, soka utɔnyi tɔrok, soka utɔnyi tɔrha, sako tɔvaa, sako tɔvaa unyin, sako tɔvaa uvaa, sako tɔvaa untaar, sako tɔvaa unaa, sako tɔvaa utɔɔ sako tɔvaa tɔnyi, sako tɔvaa utɔvaa, sako tɔvaa tɔrok, sako tɔvaa tɔrha, sako tɔrɔk, sako tɔrɔk unyin, sako tɔrɔk uvaa, sako tɔrɔk untaar unaa, sako tɔrɔk utɔɔ, sako tɔrɔk tɔnyi, sako tɔrɔk utɔvaa, sako tɔrɔk tɔrɔk, sako tɔrɔk tɔrha, sako tɔrha unyin, sako tɔrha uvaa, sako tɔrha untaar, sako tɔrha unaa, sako tɔrha utɔɔ, sako tɔrha tɔnyi, sako tɔrha utɔvaa, sako tɔrha tɔrɔk, sako tɔrha tɔrha Unaka ku ciya unaka nu unyin unaka nu uvaa unaka ciya nu untaar <noise> unaka ciya nu unaa unaka ciya nu utɔɔ unaka ciya nu tɔnyi unaka ciya nu utɔvaa unaka ciya nu tɔrɔk unaka ciya nu tɔrha unaka ciya kop. unaka ciya kop unyin unaka ciya kop uvaa unaka ciya kop untaar unaka ciya kop unaa unaka ciya kop utɔɔ unaka ciya kop utɔnyi unaka ciya kop utɔvaa unaka ciya kop tɔrok unaka ciya kop tɔrha unaka ciya kop nu soka unyin ciya kop nu soka uvaa ciya kop nu soka untaar ciya kop nu soka unaa ciya kop nu soka utɔɔ ciya kop nu soka utɔnyi ciya kop nu soka utɔvaa ciya kop nu soka tɔrok ciya kop nu soka tɔrha ciya kop nu soka ivaa ciya kop nu soka ivaa unyin ciya kop nu soka ivaa uvaa ciya kop nu soka,